Men qo'shiq aytishni o'rganishni hohlayman, chunki bu hissiyotlarimni ifoda etishning ajoyib usuli. Qo'shiq aytish ijodiy jarayon va boshqalar bilan bo'lishish uchun qiziqarli imkoniyatdir.